<hesitation> සැමවිටම සම්පුර්ණයෙන් අවංක වෙන්න පුළුවන් නම් ඉතාම හොඳයි. නමුත් <hesitation> මේ සමාජ ක්‍රමය ඇතුළේ <hesitation> මේ පවතින දේශපාලනික ආර්ථික සමාජයීය වටපිටාව ඇතුළේ <hesitation> මනුස්සයෙකුට සියයට සීයක් <hesitation> හැම අවස්ථාවකදීම අවංක වෙන්න පුළුවන්ද <hesitation> කියන කාරණාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. <hesitation> ඉතින් <hesitation> අපි මනුෂ්‍යත්වය අගය කරන මිනිස්සු විදියට <hesitation> සහ <noise> සදාචාරසම්පන්න මිනිස්සු හැම විටම අවංක කටයුතු කරන්නට වග බලාගත යුතුයි. නමුත් <hesitation> තමන්ගේ සහ <hesitation> අනුනගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් <hesitation> යම් කිසි මොහොතක <hesitation> ඒ අවංකභාවයෙන් පරිබාහිරව කටයුතු කරන්නට <hesitation> මිනිසුන්ට සිදු වෙනවා. <hesitation> කෙසේ වෙතත් <hesitation> අපිට <hesitation> පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනෙ <hesitation> ප්‍රතිපත්තිගරුක මිනිස්සු විදියට <hesitation> හැම අවස්ථාවකදීම <hesitation> අවංකභාවයෙන් කටයුතු කරන්න. එසේ නොමැති අවස්ථාවල <hesitation> එය <hesitation> සමාජයේ හෝ <hesitation> තමන්ටත් අනුන්ටත් යහපත පිණිස <hesitation> ඒ ප්‍රතිපත්ති යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් <hesitation> එහාට මෙහාට කර ගන්ට <hesitation> අවස්ථාව තියෙනවා.